Las mascotas preferidas en donde yo vivo son los perros y los gatos.

Aconsejar a una persona cuando está asustada es difícil. Tendría que ver si sus temores son fundados o infundados. En todo caso habría que ver si es imaginación, si son fantasías o si la forma de ayudar es tratar de evaluar qué alternativas tiene o qué medios paliativos tiene para su situación

Lamentablemente la gente, últimamente, antes de dormir mira redes sociales o televisión. Dicen que eso es malísimo por el tema de la luz azul y porque uno no le da tiempo al cerebro de bajar un cambio, relajarse y ponerse en una situación conveniente para un buen descanso

en mi país el carril de ida en la calzada es siempre el carril derecho excepto en algunos lugares en donde se retoma o se cruza y donde esta señalizado especificamente conservar la izquierda, pero si no, se conduce por el lado derecho.

Me gustan mucho las matemáticas, realmente me encantan. Me cuestan, no soy muy buena en Matemáticas... como decía Isaac Asimov ... que también decía que... su amor por las Matemáticas no era correspondido. Bueno, ese es exactamente mi caso.

Es difícil decir un plato favorito. Hay varias comidas favoritas. A mí me encanta la tortilla de papas con cebolla y me encantan las distintas sopas: sopas crema, sopas de verdura con arroz, o con fideos o con tortellettis... eso también me encanta. Me gusta la pizza, la gusta la milanesa, varias cosas más... el asado. No demasiado cocido.

No soy muy lúdica, así que no tengo muchos juegos favoritos, soy bastante mala jugando. Pero dentro de los juegos de mesa que me gustan está el Scrabble, eh... me gustan los juegos así tipo... ludo... que no hay que... pensar demasiado. Me encantaría porder jugar al ajedrez, pero no es mi caso.

"Las formas de mostrar respeto en donde yo vivo difieren si la persona es conocida o si es desconocida. Si la persona es un completo desconocido la forma de mostrar respeto es tratándola de ""usted"", salvo que sea muy joven, pero en general a una persona adulta se (se) la trata de usted, se le pide permiso, se le da las gracias. Y, en general, se la deja hablar, no se la interrumpe y con eso, es suficiente... eh... dejándola pasar primero... Y si la persona es muy conocida, bueno, se la cuida, se la protege, se intenta no contradecirla demasiado y se atiende a sus necesidades. Esas son las formas de mostrar respeto."

Cuando no hay electricidad donde vivo, depende, si es de día o de noche. si es de día hago cualquier cosa al aire libre, leo, con luz natural, eh... salgo a caminar o... hago orden o cosas con la luz del día. Ahora... eh... si es de noche lo mejor es irse a dormir. Si hay algo con baterías o con pilas que me permita escuchar música o escuchar la radio, bienvenido sea; o leer un libro si tengo baterías o si tengo velas. Pero en general, es como que baja bastante la actividad cuando no hay luz.

"Hoy me vino a la cabeza una noticia que salió en el diario La Nación en octubre de 1878 que hablaba del reparto gratuito de indios. Decía que a las familias que los pidieran se les entregaría un indio o una china. Y que también había a disposición de los señores comerciantes y de firmas, de empresas, indios menores de edad. Decía que ""los infelices, aun careciendo completamente de las gracias de la civilización pueden utilizarse con sumo provecho para mandados diversos"". Y bueno, y el reparto ""de salvajes"", decía el aviso, ""se realizará gratuitamente en el Hotel de Inmigrantes, los días 5 y 6 de octubre"" de 1878. esto fue durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Terrible, ¿no?"

Bueno, el arte me gusta... casi todo. Bueno, no diría que casi todo, hay algunos géneros musicales que no me atraen, pero en general me gusta mucho la música, la pintura, la escultura, el cine, el teatro sobre todo, la fotografía, eh... la danza y me gusta mucho el arte moderno, el arte contemporáneo, me gusta bastante. Además, de todas las épocas, ¿no?, clásicas, medievales, renacentistas, me gusta bastante del arte. Tal vez estoy un poco menos familiarizada con algunas formas modernas de la música, las nuevas formas que tal vez no me gustan mucho las letras o que no me gusta mucho la entonación o la forma de cantar pero en general me gusta casi todo... lo que es arte.

Yo tengo muy mala memoria, así que las constelaciones que conozco son las de los signos zodiacales, en general, después también conozco la constelación de Orión. ¿De estrellas? Bueno, Antares, Alfa Centauri... eh... el Sol... no recuerdo muchas más.

En donde yo vivo, que el clima no es tropical, no hay insectos muy grandes. (Antes) yo vivo en una ciudad. El insecto más grande que vi creo que es una cucaracha. Una cucaracha de esas que caen de los árboles, me cayó en la cabeza estando en la calle. ¿Tal vez fue por la impresión que la vi tan grande? Puede ser. No lo sé, pero creo que es el insecto más grande que vi.

No sé si habrá interés en que alguna vez vivamos en Marte. Eh... Yo creo que es posible establecer algunos... puntos de residencia temporal en Marte para contingentes de científicos, o... ingenieros, ingenieras, investigadores, investigadoras. Pero no creo que sea... muy agradable vivir, establecerse en Marte; porque habría que hacer una gran modificación del planeta. Yo creo que es mucho más práctico arreglar el que tenemos, antes que irse a Marte. Pero bueno, desde ese punto de vista no me parece que alguna vez vayamos a vivir como civilización en Marte. No lo sé.

Las personas cuando se sienten enfermas generalmente donde yo estoy, tratan de ignorar los síntomas y siguen adelante. Las exigencias de la vida diaria son muy rigurosas: las madres no pueden dejar de ser madres, los trabajadores no pueden dejar de ser trabajadores... eh... los amigos no pueden tomarse un descanso y dejar de atender las necesidades de otros amigos, así que en general la gente tiende a ignorar los síntomas y evitan lo máximo posible hacer reposo, tomar medicaciones, salvo aquellas personas que son medio hipocondríacas. Pero en general, las personas que yo conozco, tratan de ignorar la enfermedad. Cuando empezamos a ir al médico nos encontramos con la fatídica realidad de que el tiempo que hay que dedicarle a los estudios y a las visitas de los médicos para revisión y para derivaciones es excesiva. Así que terminmos por... dejar de ir.

Sí, sé el nombre de algún ave, gallina, por ejemplo, paloma, ¡zorzal, calandria!

Uno de mis sueños es ver una aurora boreal. Me encantaría ver cómo es.

El tráfico en mi ciudad es endiablado, completamente enloquecido, agresivo y violento.

La capital de mi país se llama Buenos Aires en su forma corta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su forma larga. Y la abreviatura es CABA: ce, a, be larga, a.